Nisaotra añareo raha tsy nisalasala niresaky. Zay raha zay mba ahafahako mañasoa vao ahafahako mampitombo ny faña- fañarahako maso an'ireo koa. Matokia añareo fa tsy himpody manindroa sasy zay raha zay matokisa raha.